पुर्तुगाल में साल भर सुखल मौसम रहा है और यूरोप के। अन्य देशन के तुलना में मौसम अस्थीर रहा है धूप वाला। दिन ज़्यादा होगा है और गर्मी में असथ तामपान डिग्री। सेल्सियस और सर्दियन में डिग्री सेल्सियस रहा है समुद्र। तट सर्दिया के गहने मौसम में भी गर्म रखा है और। पहाडन पर बर्फबारी होगा है और सीत काल में असथ। तामपान डिग्री सेल्सियस से लेके डिग्री सेल्सियस तक होगा है।